जुत बोहुत् धोन नर से, किसि मेने कोल जुत बिन्दे, किसि मेने बोक जुत बिन्दे। किसि मेने नन नर अक्रितिक्, मिल इमेले बिन्दे। अधो <hesitation> स्तुदेन्ब्रे, नोर्मेले, कोल जुत बिन्दे। अधो खेल्व बोहुत् जुत बिन्दे, अधो बिय भिहो कोइ भ कन मेने भेले ग्रन जुत बिन्दे। उदे जोतर् बोहुत् धोन नर कुअलित्य से, अधो जुत बोहुत् मुसि बोह्रे धुनिये के बन बोह् जने। अधो हि होते, कि कोरे, समर् निस्न बोस्तो तनि बोह्। अनि धुनिये के देसिग्न् गोरे कति बोह्, कति बोह्ले। सिजे ब्य् सिजे किमन् लगे हिनबोते बोनो बोह् जने। भोनर् भिसत् हि ओरे सिलेइ कोरि बोह्। सिलेइ कोर भिसत् धुनिये के हि ओरे लोगै दि बोह्। तत् छुत् लोग बोह्, किसि मेने दिरेक् फल्लिन्ग् स्य्स्तेम् कोरे। कलर् भए कलर् उल बोह्। ओदे के बोनै बोह्ले अपुनर् धुनिये के पोलिचे कोइ दि बोह्। रन्गर् रन्गर् कोइ दि बोह्, निल निल कोइ दि बोह्। भोग धुनिये के सफ कोइ दि बोह्। अर्शोर्तु धुनिये कोइ फित्तिन्ग् कोइ अपुनर् दि बोह्। कोते के मोशि बोह्ले धुनिये के बोनै। अधो कोर झुतने स्नक रह्सि बोह् परि। खे बोह्ले कोम्पनित् बोह् बेसि कोम्फोर्ते बोह्ले भ बोह्। अ फ्हे बोह्ले पिन् दि बेसि आरन्ग् लगे। अन् कोम्पनित् बोह्ले बोह्ले इस्मन् बय बोनै। अन् खे बोह्ले परि बोह्ले फोरि पोह्ले म्होइ, एफेक्ते खोइ। अधो मोशि बोह्ले लोग बोह्, निशे सिफ्ले बोह् बोह् परो। कोते के केने मोशि बोह्ले परि, अमे बेसि कोम्फोर्ते बोह्ले बोह् बोह् परो।